ترى مرة سؤال صعب. بس لو الواحد راح يسافر المريخ والرحلة راح تاخذ سنة كاملة ما عندي مشكلة. ليش؟ لاني يمكنك اساسًا انك تطور من نفسك في خلال سنة. تمام وبعد رح تجرب شي مرة خرافي ومره مره جديد يكون بالنسبة لك انك تكون على المريخ. كم يوم بس المدة ايه طويلة مره لكن راح تستفاد منها